शेड्डो किदेन्क दॊरपाक आपले जिबेचॊ उपयॊग करता। ताची जिब ताच्या आंगापॊरॊस ओदिक लांब असता। आपल्या शिकाराचेर तॊ बारिक नॊदर दॊर्ता आनी सॊंधी। मेळटाच जिब काडुन तका दॊर्ता ताची जिब पांकित। असलें शिकार ताच्या जिबेक पांकता आनी रोकडॊ। चॊ आपली जिब भितर काडता हें तॊरेन शिकार ताच्या। तॊंडांत पवता ताच्या लांब आनी पांकित जिबेच्या। आधरां तॊ सॊमपेपॊन्निन आपलॊ शिकार करता।